Në mesatare, kaloj rreth dhjetë orë në javë për udhëtimet e mia. Zakonisht, nga e hëna në të premten, kaloj dy orë në ditë për të shkuar dhe për t'u kthyer nga puna, kështu që në total janë dhjetë orë. Në fundjavë, zakonisht nuk bëj shumë udhëtime, prandaj nuk llogaris orë shtesë.